بصراحة هي ليها علاقة بأهمية الموضوع يعني أنا لو الموضوع مهم جدا أنا هتكلم في التليفون إنما لو الموضوع يكاد عادي هبعت رسالة نصية بس أنا أفضل في العادي إن أنا أبعت رسالة نصية لأن أنا في الأغلب لو أنا رنيت على حد ومردش عليا فا أنا بتضايق إنما أنا ممكن ابعتله رسالة نصية وأسيبها ويرد وقت ما يرد ولو الموضوع فيه ساعات موضوع بيبقى محرج فا أنا مبعرفش أقول أتكلم في مكالمة هاتفية فا بتكلم في رسالة نصية.